कुकुर पालेका हुना छन् सबैका घर । घर पालुवा जनावरपन हो । तर, यो कुकुर घरपालुवा जनावर भयपन घरमी बस्तो भन्ना बाहिरै डुल्ल निको मान्नो छ । कुकुरको जात भनेको बस्तो भन्ना हिड्ड निको मान्नो छ । कुकुर एका ठाउँलाई बस्तै सक्तैन । गाउँभरी डुल्ले हुनाले जाँ पन डुल्ले हुनाले यो बढी फोहोरी हुनोछ । यिन्ने कचेणा पन अद्दो छ घरतिर । अझ के छ भने यो जे पायो त्यही अँ खानो छ । जे पायो त्यही अँ खेल्लो छ । बढी जसो फोहोर निको मान्नो छ । फोहोर कचेणा हुनोछ । फू कुकुरतिर नधोए भने गन बढी आउनि छ । कुकरतिर बढी सफा अद्दो पड्ड छ । यो फोहोरी जात हो कुकुर । कुकुर फोहोरी हुनाले एइगिलाई बढी सरसफाइ चाहिनो छ । यो घर उँ घरमी पाल्ले हुनाले एइगा शरिरबाट बढी गन आउने, बढी रोग अँ लाग्दे सम्भावना बढी हुनो छ । त्यहि भएर यो कुकुरका फाइदा भन्ना बेफाइदा बढी छन् । कुकुर सुरक्षा त अद्दो छ । तर, भन्या जति सुरक्षा अद्द सक्तैन । मान्छे नभया बेला यो मान्छेतिर काट्ट पनि सक्तो छ । मान्छे टोक्द पनि सक्तो छ । त्यहिबेला औरुको बिगो अद्द सक्तो छ । कसै मान्छे काटेको छ भने तैको अँ रुप्पे तिद्दो पड्डो छ । तैको जरिवाना तिद्दो पड्डो छ । त्यहिबेला घाटा लाग्द सक्तो छ । यो कुकुर निको जात होइन ।